Sicürament cuaich cuaich giöch al computer tipo tupo cul li dë nen d'asiun, ma cul li di simulatori, simulator, tipo simulatur d'voli o macchine, ma sempre comuncue videogiögh